- Mma ri do naa ashow azhen zhen mma i tzai ki be anaa wa kapyin ndi tsa aduaa bu a mimti talatin mma dzunde yi chidon ndi pyaa dan wa ndi pwadzu kara chidon una pyin am ndi na nyakenu’a ndi kaya i tan wa fuufaa chidon nna ai i vou u, u tsazan yo bu wa be rí fyen kata chidon u tsa nka muji ba jiji ye ba anyunu ma bi wa i ri ta abu wa be na bau dam exa. Da mbi taka mma dzua mbya nde ndi pwadzu ndi bi tso anum ndi tso zom ashow zhenzhen wa ri wa ba ashe mma bí tso zoo ndi wodi ndi tsa buju wa gbaa zoza í ri asho tsupyií na ndí gba zoza i yo ndi paa cho wa ya i tan wa fuufa dede zun i na ba ah ah cass asho atsupyii wa ba ampuu. I ma ba asho tsupyin wa ampu’u nyumua ri ndi gbam zuza ba indi ya ki tam wa fuufa jiji ye ba u ma ye geu ba u di du bye u ri chiu ba- a ba fyen fa bo kuma batati u ma yau moua moua ba be ma kaa u ri kau ri ba i fyen i ri do i ma ya i ma fyen fa ra ma zam ashow tsupyin ya ashow tunsyo be ri pwazu wa zun kai ka dege ashow tusnyo wa zun ka i ka dege ashow tsunyo ya ashow dzuinwuazun nyumua i ma ba abu wa fyenfyen ma fo atsa hun i ka ri ngham wu ya ashow dzunwa adzun ya ashe dzurwa abyaa ya ashow adzun i ka i ka wa pye i ri zuu ashow abyaa i ma do ashow pyia ra ko we nde pani i nya nacho wa bi ndo i di dam adi ni wa jia ra fya i bi ndo i bi nghonwu jiji wa nyunu wa kin i ma bu ashow byaan hun nna bi hua ambo nde di na bi. Mma bi bi na ndí ten tswen ndi na nga a buju ndí na í sun jiji ye ba ndu buju nde ji mma í jia ndi ka’ wodi ndi hwa nai ama nna yín na wa nyutu ba mma nana ba a nyutu mma nana wa nyutu nda do hun mma ba na ba nnana na ba anyu tu ba mma do mma ji bu ju mma wodia vii mma hwa nai mma nghanwu titi ndí kai do ndi ya nya bea achepe í yo nde bi we tan nka i kati n ya tsa a chepení wa ndi i jiji buju wa nyuzo ta i yo ba nyuzo ta i ri asho ah amtsaa i ma kaya í fen manta í ya na fuuta ya asho tsunyo ya asho adzuí asho dzunwazun i ri ka i ka sen bi ndo mma ka ka sen bí ndo ndi ka i tswande ndi ka tsa dua yí chídon wa ndí ka í nana í jen ra chidon ku tsazan yo duk we ní shiri ajo ken wa ma bi chin ba ah a fen tse a yesu ku da nwa du ku ka pam kya bye ri to numa. Ah ai a sho dzunwadzun na nya asho dzunwaabyan ndi nana asho shizhen nka tzai ra nna yi na asho tsupyi ko asho antsaa ba mma i ka tan asho amtsaa ndi ka í ngo a wayan mma kai ngo ngo hari ana i ka í bi nde í byei ndi nana mna tzai ba ampu anyunu wa beu nka i fyan ra hun ndi zabe ndi tso zo ndi tso tasa wa nji buju i yo ba fen tse kya bea ndi ka i za bye bye miyii jijia a bye ka nyunyi nka ī nya chepe ma i bani í ndo ndi ka nya cheepe i we ndi ka pwazu ya i tan wa fuuta ra i ka i ka i sohwan i yo i be a fa wa fuufu i ri fuufa i di ka ya fuufa i tan wa ri i jiji ye ba abu wa nde bi bun ko we nde bi hun ko we nde nyunu abye ma i kyaa i na ya tan wa fuufa i ma fuufa ma nde asho atsupyin ya asho atsunyo ya asho dzunwanzun i di ka í nghanwu. Asho byiem i di ka i ka sen bí ndo i di ka i bi kai tsa abu batati a ba i ka fyen i tsai ba nka baa abu gu da an dzun wa nka na chum ba i ma ya tam wa fuufa bye ma na fuufa ma ya asho dzugwanzun na ma gyam asho dzungwanzun ya asho dzungwanu abyaa ya í rí asho an dzun na bye ma na fun apa wa fuufa ma rí na fyen bu i fam wa fuufa nna gani ba i ji ji nna i dan onyunu tu ka gbai wa nbi zan yo zun i bí chika na so abu wa fyen fyen i bya asho andzum ya asho abuyín harí mbi andzum ya asho abuyian hari mbi mbi nde kín so ngwan abu wa hwan du i kím ndan ko mma chu ko mma nghan be nde soa i jijim bye i pen kan kan be ba so ndi gba mikin de ndi nde a hwan i soo hari mbi naa fo vya abu wa fyen fyen ba a nyutu ama lokoci mbi kapya bye ma na fuufa mma ya tan wa fuufa bye naa na fyen bu wa nyuutu. Ko ndi chi bei ama a kín í ba ni i bei ndi dun anyunua ka gbeí fye wa ndi rai ba fye n chi ndo nna nghanwu dín ama i wa mbi nde kin soo mbi sohwan i yo bi kan bu wa chi dun wa chia bu wa am ndi soí time ba a ba ri bye í soí a lokoci wa i ri fuufaa chi kem mgbaa mikin ntu chii mbi tu chì mbi na fyen ri dam ri dan harí mbí ko bye ma i so a lokoci ah ah ah lokoci wa fuufa ko ma asho nyía ko ma asho atswan mbi nna ním ba nna ya harí mbì be bi dan chia au wa dan u na chi wa be na bi tam wa fuu fa ba a nyu tu ba rai ndi dan yi bye dan tama ko ma time wa ni bye ma nde í so ma ndi bí ba nken raí vii i ri vyou vyou i bei hari i ri ka i fyen bu i bei har i ka i ga fanii mma ka bí zamdə mma bi dun buju í tan ba nna mbuum mikkin ba ndí dan yi paa í na na zua dam. I jiji ye u tsa buju so yo ba u yu dan n ya tan wa fuufa n ya fuufa ba rai ku i dan yím dan a ku ma ku ya tan wa fuufa ku ya ka sen bia ah kuma adia ní am ma ntsa ndi dan ndi tsam ba a jiji ye ba am nna bi bi ti au u bi de dea chi kem au u tsei i ji i ji i di vyou vyou i byeí ku i tsa i ma tsa mbya ra i tu chi i ji bua i ma ji mbya i ri tu ohii ayo zun asho atsupyi wa fen tse i ra ya i fin manta i di ya í tswande i fen manta ka sho amtsaa ah i na tswande bu a hour adzu baa ba ashe sho an tsupyi ya ya asho antsaa ba ashe i ma tswam mbya nde i ma í do gafai i bye ra vii ko we nde pani i ya byea ku ya fuufa ki yo i ma ya fuufa ra bu minti batati a hour dzu byian atsaa na ku í dan í bí ndo a fen tse ri ga tsea jiji ye ba atswen wa chia tswen ba a tswen’a u ma ken da kyon zun a fen tse be’i tsa ka í pan apo wa zenjiu dun i cho. Sai í bí í na ya í na ya bi za nyo zun ku don í ya i tan wa fuufa í bye í na fuufa ba wa fin tse ndan yi ku dan adim ní jia ndi ya kam ba ndi nana ku dam a nawa nana nde ndi bí raí ndan ba bu zun wa uri tsa í, í fíntswen wa u ri nghan wu ba ndi bwan kam adím ba a ah fa wa fuufu ba ku í vyou vyou ku í dan abu wa nde bi hun chí kem mya ya tsa ku í chí ye ba mma fufa ba mma tse ba yo wa a gwadawa ma bia hu mnu i ya fuufa a gwadawa í yim a fyín nna gode yu jiji ye ba ku na zin gbam mikín ku yim nna fuufa ba saí a exam ma bí hunu ba i ma fuufa ko i ma do manta daidai zim i ma i tu chi ndo i na i fuufa i di na pofan azun syian mma tsa ago zun ndi ganim ba ndi um abua gbaa ka gben na ka chín ba. Nka chi chi nka í mbya di dan a ba na tsa be ba a chim pyin rai bye ba chín zum kama ki nde ama mbaa so tun nde bye tsaa am ma ndí tsa ka ndi kka í zím gban dín mikín ndi ka í nde a ta ka da ndi ka na i po ri dan ri dan ri dam i bi na i ka mma ka tsa a chí ma í se pyu mma ka mma ka i ka ba ndi ka yi fan’í akwaí nyunu zun n ya í tan wa fuufa nka sen bí a sho psyían i ba abu wa tata ah gwadaiwa asho anyia wa nyozota mbi asho pyim my tu mbi nde takada nfon fa mbi n tsa a karatu, karatu na kaa ba ndan anyunui gbaa ka gbei sai n ya hwen achepe wa tashuma mbi n za we i chím jiji ye ba ndom a dín dìm ku ka sen bí dìm. Sai apa mba nana zua na vyou vyou dom’a nna bgaa chepei chim ndaa mbya ra mma byaa chepe i chín abua ri i bi ka chím nde ndi dan u ra ku yia ba a chepe wa tashumaa i yi denden i ka sen bi saí ku í vyou vyou i be ri ndí ka i hwa naí vyii vyii na ama ndi nanna ba mma hwa titi na ma cho kwau ndi kai do ndi ka i nde a bua fuufa ndi ka na po nyo zun i ba ah ah exam ba am ampuu sai i ri ashow tsupyi wa ba ampuu ya ah exam wa rí kuma ashow adzuí saí a kinde bí ban i bye waya dan ku foa vya dia ba mbi mba nde ya i tam ahin ndan yi ku dam mba apaper ba ampua ndi ya kam ba sai ndem too ku ba ajoa wa zun ku bi nde ku ya, ku dan yim dan ku ba number ajoa ya ba vii a dan to mma ya exam mma ya ndi ya ta muamua nka sen bi. Nzan i exam hall wa ria bama ku yi ah a call ka gbam ndan nka sen bi neto kun zun dam n ya vii n ya fo i mantsa be nde a paper ho gai bu question bu a exam wa ri ntu chii mbya question ba abu wa gbaa ka gbari ba pa ama tsaba ge wa attention ri ga chi din nda nna ga ji nwuzam ndan sai wa n’ ya zam’a nta kam ba nna mbya apa wa di gom dam ku tsam yo a spelling bu the vii ku dan yin dan a spellin bu the vii ku dan yin dan ba nna ba ki num chiu nta kam ba rai ndom ra n yim ba ku don yin vii har mbi ngo ngo dan’u ku chun wa ku don yin nta ba vii sai ku vyou vyou, ku dan abua nna ba num u ka don be dan yim nde vii ndan ku dan yim mana vii ku na ri vyou vyou.